<hesitation> يعني أه يعني هو الناس لازم تختار لأن <hesitation> كل بلد بيبقى فيه قانون مختلف فيها، فممكن القانون اللي هو متناسب معايا ميتناسبش مع شخص تاني كذلك برده ال- <hesitation> البيئة نفسها، ممكن أفراد هم اتولدوا في البلد دي بس يد- مش مناسبة إن هم يكملوا حياتهم فيها فلازم إن هم يبقى عندهم قرار إنهم يغيروا المكان ده.